Se inte questo momento poesse fâ un viægio orriæ tornâ in India. Ghe son stæto inti anni òttanta e me son lettiamente innamoou do paisaggio e de gente. Son stæto à Neuva Dehli e à Bangalore e pe mi a l'é stæta unn'esperiensa eh che no me l'ascordiò mai ciù. Scì, saieiva sens'atro molto contento de poei tornâ in India.